أحب الحصان لأنه رمز للجوة والجمال والحرية، الحصان دايمًا يكون وفي وذكي وتحس إن فيه روح جوية وشجاعة بعد له مكانة خاصة في تراثنا، وأحس إني أرتبط فيه من زمان من يوم وأنا صغير أحب دايمًا الحصان.